Wakkati to lesdi Faras fu ɗo waylo ɗi ga Babal to mari ndiyam ɗuuɗɗam yaago Babal to mari leɗɗe e ladde.